لا أنا مش جيدة في أن أنا ازرع الحدائق أو النباتات مش بعرف أن أنا ازرعهم ولا اعرف ان أنا يتزرعو ازاي او اهتم بيهم